زه په خپله <hesitation> پنځه ملګري لرم، البته نزدې ملګري، چې عمرونه یې مختلف دي، د پنځه ویشت نه تر پنځه څلویښتو کالو پورې. چې دا کولای شي د دوی روابط زما د ژوند مختلقو برخو کې <hesitation> له ماسره مرسته وکړي او زما ژوند بډایه کړي.